מען נעמט די מאפ און מען טונקט עס איין אין וואסער אויסגעמישט מיט ספעציעלע זייף, דערנאך לייגט מען עס אויפן ערד און מען רוקט עס אהין און צוריק איבער שמוץ און עס טוט עס אפוואשן. די שמוץ ווערט איינגעזאפט צוזאמען מיט די וואסער אין די מאפ דערנאך לייגט מען עס צוריק אריין אין די שיסל, מען קוועטשט עס אויס און מען מאכט ווייטער.